Lay kañun e jaba a waɗan ɗum e nokku joggiiɗoo henndu tawee henndu ana heɓaɗi, ɗum watta so ndi mbaasa ñolde ɗi ɓooya. <hesitation> tawee ɓuuɓaa sanne, wulaa sanne sanne duu. jonkaa, nokku jogiiɗo henndu duu.